إذا عندي فرصة أرجع بالزمن، أختار أروح إلى زمن الفراعنة في مصر، أريد أشوف بناء الأهرامات وكيف كانت حياة الناس هناك، تاريخ المصري مليان بالأسرار، وأحب أتعرف على ثجافتهم وديانتهم، هذي التجربة بتكون مثيرة وبتعلمني أشياء جديدة عن الحضارات القديمة باختلافها.